E ndërron, ndërron shumë përçë per esempiu pran ti diganis ndo gjagjë, ngë ë paraç siddu e pjek o e zien, u per esempiu di se na ti diganis shurbiset pran alla lunga bun lik te shëndeta, per esempiu u shumë herë zienj patatet, rrinë gjims ore te ujët, të zihen e pran i ha e jan di lussu.